ماكو شيء اسمه نسافر بالزمن قدام ,هذا في علم الغيب ما يعلمه غير الله ,حنا كذا نتدخل في امور الغيب وامور فيزيائيه وامور ما لها اي علاقه بالحياه الواقعيه حين يعيش الحياه الواقعيه اليوم يمضي ينتهي خلاص لكن اني مسافر عبر الزمن هذه امور <hesitation> امور غيبه ما يعلمها الا الله هذا كله يندرج تحت مسمى الخيال العلمي.